සරලව <hesitation> ඔම්ලට් එකක් හදා ගන්න <hesitation> කොට <hesitation> අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ <hesitation> හොඳ <hesitation> බිත්තරයක් අරගෙන <hesitation> ඒ බිත්තරය <hesitation> කඩාගෙන භාජනයකට දාගෙන <hesitation> ඒක පැත්තකින් තියලා <hesitation> ළූණු <hesitation> පොඩියට කපාගෙන <hesitation> අමු මිරිස් පොඩියට කපා ගෙන <hesitation> සුදු ළූණු පොඩියට කපාගෙන <hesitation> කෑලි මිරිස් <hesitation> ගම්මිරිස් <hesitation> වගේ දේවලුත් දාලා ලුණුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන <hesitation> ඒක හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනෙ බිත්තරයත් එක්ක. <hesitation> ඊට පස්සේ <hesitation> අපි <hesitation> තාච්චියකට තෙල් ස්වල්පයක් දාගෙන ඒක රත් වුණාට පස්සේ <hesitation> ඒකට දානවා <hesitation> මේ බිත්තර මිශ්‍රණය. <hesitation> දාලා <hesitation> රවුමක් ආකාරයෙන් <hesitation> හොඳට සැකසෙන විදියට <hesitation> බැදගෙන <hesitation> දෙපැත්ත මාරු කරමින් <hesitation> බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් <hesitation> ඒක ආහාරයට ගන්න.